Ny milina fanasana vilia aloha dia ampidirina ao ny vilia, dia izy ihany manasa anazy ao, dia madio ho azy ao ilay vilia.